Ja kaiyo ini vee ku ja kejayo kaiyo xinouga a chi xinp, xinp veeou chi xinp, chi nusaku kejayo kaiiyo xinouga chi soa nouo kipo ip? Yo te nii kaiiyo te xinp vee este kaiiyo este kaiiyo kiniyo nouo. Ip te keiyo ni tuto noua booyo pintou nou kaiii pisoyo te kekiiyo tuto maun, kati noua te este kasoyu yuyo kasoyu chi este niip xii niikato este pintou ja kaiyo te sai noa xinyo ja xii in brocha nani. Si yua ja chinteeni no no pinturan este saiyo veou surama noji tini nanp yua te chuun jiina nia, ma va kuu ntucha tini yua te kuu kuu vai ntucho pintura kaini jii taka ini y ve´eni jia.